Fangare dagilom ge, dagilom laha angge ene kalo fangato onge tora ge sekitar nyagi range foloi, nege ona umur ge kira-kira se fangare ne ge, kira-kira umur nyagi range se se range, manima umur tahun nyagi raha se raha, manima yali umur toma alu tora gatebe umur tahun nyabalofo se rora. a tege